No olõ-õi vaia lihtsähe nii pall'o suula pandaq söögile ja või-ollaq mõnt kõgõ soolatsõmpa süüki, midä müvväs kah, mitte ostaq. No põhilinõ, et esiq ei panõq nii pall'o suula söögile.